Han bjéti bi Alami janga jetedi biñaŋ, a gwilin naafu, ngi gintin gigudi, a fbango ma, ge ñób ndaani. Bâan bijaa bógi, bâan balantagúnda fo, nda yaa anjétedbâan we gú utaanŧe, nda ajétedbâan ghódi gdaŋ, bàa béedi ma nyaa isíin ma. Ajétedbâan ghódi gdaŋ a balantagúnda fo, bâgaana nyaanti gjooraŋ ma bâgaadna njan mmangu, gliimbire, gaju, a gsuji haji ma aga gmeges. Bâan bitída fili fommu, agaa gwús, agaa gnúm a gbango ma binnúmgi. We tínditida, we teegbâan gingiti gigudi, hanganti gbiim bâan maa ddaaj. Bâan bége amada jetedi ndaani, wi ma wi biñaŋ ma nginŧande sa ajetedi biénaŋ ma, wi ma bàa bédi ma nyaa isíin. Bijaa ma yaa ghódi gdaŋ ma, binan bâan daange ngi gee ma, wi ma mmeges gjóoraŋn bâan ma. Wi ma tíngani ndi gmegsele a ffili fommu, bâna giti naafúl wi ma, bàa ma biga gwúsi, a gbéedim bàa ma. Bee btídi biñaŋ ma ndúway, han geedi gimmada gi, titti flee ma bimeeman a fjugubin sanu ma agaadni. Ggíti gilli ma, mbolo a ffili fommu fi anyaa ge meenanani, sam mada megsi béege, hanan títa yísi bigii góbo. Hi ma, bàa ma bimaaraw, bii ttu siim bari bimaaraw, hanganti wi mo gini han gilla utti siim bari uhúri wi ma gíni. Gresi nhabi biñaŋ ma ga a gdéti, alaanti yaa mo orobb béw, bég bindúba tu bégi mmadi a btooti bwili.